بالنسبه للشبابك في العمل لي انا نخدم فيه بون منجمش نعدهم الكل خاطر انا نخدم <hesitation> دان ان سونخ دو فوغماسيون مليان بالشبابك مي <hesitation> تنجم تقول لي سال لي نخدم فيهم ثمه دي سال فيهم شباك برك ثم دي سال فيهم زوج شبابك يعني اثنان من النوافذ سادسبون <hesitation> لاصال لي نخدم فيها